<hesitation> Mieritreritry taôn̈o roa amby roapolo sy aroa arivo. Ah, ia, midika <hesitation> somary <hesitation> alahelo hely fôtony tamizio izen̈y za koa mô ratsy ratsy naôty zey koa tamizey de ha nalahelo e!